Koa atao ndreky zen̈y amin'ny sipôro, mitovy araiky fa nivolan̈iko tiô in̈y fo, miran̈a fo zen̈y. Laboly zen̈y ten̈a ny tian'olo somain̈a koa aviô koa zen̈y basikety baka iô zen̈y rigibÿ aviô zen̈y milomoay. Zen̈y koa zen̈y ten̈a ny tian'olo koa man̈ano raha zen̈y.